یو ماښام، په باراني هوا کې، یوه نجلۍ او یو هلک په یوه کوچني کافی‌شاپ کې تصادفي مخامخ کښینی، دواړه یوازې، دواړه له فکرونو ډک. نجلۍ کتاب لولي، هلک قهوه چشی. سترګې سره لګېږي، موسکا پیدا کېږي، او خبرې پیلېږي. ساده سلامونه ژورې خبرې سي. قهوه سړه سي، خو اړیکه توده پاتې سي. له هماغې ورځې وروسته، کافی‌شاپ د دوی د مینې پیل سي.